أفضل الجبال ولا البحر؟ الحقيقة ممكن أفضل الأتنين عادي، الجبال مثلا أحب ان انا اتسلق علي الجبال او بحس بالتخييم أول ما تيجي سيرة الجبل ومثلا لو جمبيها بحر يبقي كومبو لطيف بس مثلا لو البحر احب مثلا ان انا اعمل غوص وأشوف أسماك جديدة زي مثلا مدينة دهب أو شرم الشيخ أحب ان انا أوي اعمل فيها غوص وأشوف الاسماك الجديده والشعب المرجانية وكدا فبحس ان انا مش عارفه بس ممكن يعني أحب الأتنين ومفضلش حاجه عن التانية